أنا أفضل إني أعيش في قلعة، لأن <hesitation> الحياة في قلعة تكون جميلة، وكذا تكون فيها محاكاة للتاريخ الجديم. تحس إنك عايش في العصر الحديث الجديم، وهكذا، فيكون في محاكاة تاريخية وكذا. لكن سفينة فضاء؟ مو أي أحد يقدر يطلع الفضاء. لازم رواد الفضائيين المتمكنين هم اللي يقدرون يطلعون الفضاء، موب إحنا.